וואס די ארבעט פון שערן קרים איז. מ'נוצט עס ווען מ'וויל אפשערן האר. <hesitation> <noise> מענער נוצן עס ווען זיי ווילן אפשערן- אפשניידן זייער האר פון זייער- <hesitation> פון זייער בארד. מ'לייגט עס ארויף און נאכדעם נוצט מען די שער מאשין אדער די שער אזויווי שטיקל וואס מ'נוצט צו אפשערן די האר.